To ma <hesitation> dabbai ya dzǝri nani na kwuli na wato na gwutanǝ dau waya nani ngyaloba to ngyaloba zha ˈmna waya sha ni ama ma naiya nǝ kwaishangyǝ na mbǝra mbran na waya naǝ ngaloba guda mfwaɗi nga baji nǝzhi kwankwala dzimǝghai nǝ khi mbǝ shafa nǝ nkha tsu nontǝ ndwa nyi nontǝ ndwi nontǝ ndwa nyi nontǝ ndwi nontǝ ndwa nyi nontǝ ndwi gǝgǝrɗu gǝrɗu gǝrɗu gǝrɗu gǝrɗu gǝrɗu wana shǝri ma ngyaloba na tlǝtlǝbǝ guglǝ ri sosai kha njanjaghamwa sǝla to ko wsa zǝma khi ma saghǝ na saghǝ wfwu kha nǝkha mpwuri mu ghumǝ nǝ kha saghǝ wfwu kha nǝ kha mpwuri tsabari tlǝpǝpǝra gugla khi mbǝra mbǝranna waya nanǝ ghǝntǝn tai mbǝ shafa ka tsala hǝlǝghi tai kwa tǝmba rǝya tla ghǝntǝn mbǝra, mbǝra mbǝra